Per nare val za nare ni, nana, nanachi gucka bichy ha, nseña, ntona zë, hasta runa hasta të <hesitation> run xnanamandan nare run va na xina ‘aper chi nagazacka runa xgab de ni zatrua’a hicuen ni runazëchicuen ni nacka zë’a vaide queity za rniadia fuert gichagnu, per rienzanu gan rienu th xgabde que queity ru gack dinu zani nanuchi gucknu bichy, rseñnu, ntonnu, rzarenu dix per de ni zathrozanu’a dios rnix casa fuerz danunu ha, baide queitynu gieñnu gan de nigichagnu guen guenpa zapa ni rcas dios va per mas por lomenos dóh rqacknu cambiar do chi queity rquiñ di gacknuxanias, chi queity rquiñ di gichich nú queity rquiñ di gichichnenu th buny ni xina na chi gula rquiñ gaza gigëdnu th animoláza th nirëga xina za ah rquiñ ga gidëdnu th animo danun, larani te par queity gackdi rani za gun rani th xina ah zë ni riugëckiani na, según nare na va, baide zë casa ni, queity riendiu gan gacknu cambiar zapa ni, per rackan danuganu gieñnu xgab xini rieñnu na th cos mal, xini rieñnu na th cos ni queity ládi na chi danuganu gichagnu danunu dó per zë, riu, riu cambiar do’i mas di va, niti dis.